Par-par ni-ni na maru important gun’ve nú de th buny antes de ni gicka nú lani, es estexila ni xina nani, queity gieni queity nton dy n, queity quiñ ni que, depende ga, bueno depende xilani th uny rlui gapa valna run ni respet xnan ni, xtad ni es porque puede que th buena persona nani chi este rquiñ ginbeu la ni te chi gackbeu tu ni chúnerw tu ni este, aunque si, a veces nú también este a-a la larga chi rchag forma de ser xthen ni, nú vez breni ca rackni, nú vez runbeu la ni, val’na chi rninew lani breni ca nani, per chi ya chi después de th tiempo ni núdu tusy este máru quizás ton ni, quizás breni ca nani bninew lani breni ca, rathe ni, porque breni’ca na gininew lani chi brenica na giunew lani, pero este zega va, zega val´na liga gininu, a principios sega breni ca za nácku rninu, quizás porque diar za randu zádu gulá cualquier cos rchich danun rugyu, y asi, chi ni como que queity rdil ni pero en si chi rnineu lani brenica compurzy queity nunew diu lani, queity-queity zega di va, queity napdiu zilani, queity rdil di du purzy breni-breni nú du queity nandidu xi, xi-xina na th ni, xina na zth, xina na, hasta chi giu padu chi ni rack’ve xina na, xina napa este sth buny gy, pero antes como que queity-queity run’vew zackdiu packu la’ni, hasta giu’new ni.